<hesitation> Ne lã, elã, tɔdzi tɔ ye o, elã afɔ ene ye o, mì wuia, be tem <noise> nye lã gbe ku ya kpoa, mìtɔ nɛ, ne sɔgbɔa, mì me na ɖe, atɔ ɖe atsɔ date, ne wɔ zã ɖea, atem gba va ɖe to akɔ tɔtɔa ɖe ami me, <noise> zã ɖea, meme ma, <noise> atem gbava ɖoe dzo nu ke, agba ƒu viɖe. Ne ele wɔe nenea, ye be ta me ŋgba va gble na o. Tagbɔa, mgba va gblena o. Si be ne tɔdzi be lãe nyi, ye eme ziɖeka kpo ye xɔ daɖi be ye me vɔa, ne va wɔ azã viɖe ne eva ke tamea, ye kpata nyina ŋɔvi ɖeɖe. Ta eɖo la nɔ kpɔ egbɔ, eƒu vɔa eɖo la nɔ kpɔ egbɔ viɖe viɖe anɔ ɖoe zonu kaka awɔ kɔsiɖa ɖe tsaƒe ye anɔ nyuiɖe nɔ. Ne tɔtɔ yea, ne wɔ ŋkeke etɔ ŋkegbea, yea trɔ tɔe ɖe ami me. Ne mele nene o, alo ne dɔkusu ʋu lekea, yea ɖe to asiɛ, ŋdɔkusu akpɔe, yea gba va lɔɛ kpoa enɔnɛ nyuiɖe. Voa ne ewɔɛ nenea kpo tsɔ ƒote ɖe afi ɖeka be ye tɔe vɔa, agble. Ye na mì nɔna kpɔ egbɔ viɖe viɖe kpoa egba nɔna nyuiɖe.